Sj merekyerjw ndaase krataa dze ama obi a, adze a mebjyj nye dj, mebedzi kan ada n'ase wc cdc a w'ada no edzi dze akyerj me na ma ama oehu mfaso a mboa a cdze boa me no ckcree kodurii. Na cno ekyir no, mebjma oehun no dj, ber biara no so behia mo mboa tse djm no, moso mobc boa bo pjpjjpjr.